inuen. nte inuen asanade abup ufok mmo inyun ikud e mi ke itu. efok inuen. nte nno asanade abup efok mmo edi nte. mme nsari mbid emi esitemde nte ke ufok nwed nnyin eke. ufok nwed isikade. enh nsari mbid emi mm'owu afanade. etem ama mbid oro ana asari. inem nsiad editim aka ekwen kied odok. okowuk emen enwen odok. emen ewen odok emen odok tutu u ekkem se e ebudpe anwanade ibup ewanade. ewanade. emenade odo esi ndudu nsie. inuen ekome ndibup nsiad nsie ke osokoro. ekeme ndibup ke etu emi ekuddebmalina. ekeme ndibup ke mangoe. ekeme ndibup efok nsie ke mme ikpo ikpo etu ekededi abup e me k'isi anwa owu. me ke esid ikod me ke wova. inuen ababup nsiad efok nsie do so that mmo esifin aka akoduk do. inuen e nte inuen asanade abup efok nsie edi oro.